Iyoo, komi niŋ nnaata nna kaccaa, nŋa a naati futuo la karoo la, bii futuo. aniŋ kunuŋ futuo. Bii futuo la banbaŋo aniŋ kunuŋ futuolu la banbaŋo. parisiko kuu woo kuu aduŋ ňaa, parisiko bii niŋ i naata juubee futuu baŋo be siiyaariŋ ne. Muŋ ne futuu baŋo siiyaandi? Kunuŋ. futuo ka ke sababoo lelu la. Iyoo bari bii. wolu maŋ palaasoo soto jee. parisiko kunuŋ. moo si i diŋo ňiniŋ, i be i diŋo miŋ xiniŋo la. a maŋ a loŋ. Fo niŋ a taa waatoosiita a ye naa a lonndi a la. hani niŋ a a loŋ fanaŋ, niŋ faalu ko jaŋ nemu reki, a loŋ wo le to mu. parisiko kuo be wolu le bulu. Nduŋ. kuo bee kunmaayaata futuo kono, bari ka a jiibee i be miŋ futuu la. i be futuu la muŋ ye, walla i be muŋ futuu la, ka wo korosi. wo kunmaayaata le kunuŋ. Bari bii. wolu maŋ, itelu maŋ wolu fenke, itelu maŋ wolu faalee nmaŋ wolu ke kuma ti. Niŋ i ye a je keebaalu ye wolu ke nuŋ jee, wo ka kumoo banbaŋ ne; kunuŋ futuo. i buka ke feŋo k. bari i ka a ke lasiloo la le. I ka moo jiibee n ko kaarii, kaarii lafita, kaarii kaarii ko lafita ndiŋo la. Niŋ nmaŋ loŋ faŋ. a jarita nňe. nŋa moo doo ňininkaa muŋ ye a loŋ wo ye wo loŋ ne. Siritu niŋ nŋa a loŋ. Nuŋ to futuo ka ke ňiŋ saritoolu le la. Bari bii suutio, koleyaa keme be ntelu kaŋ. ee niŋ i diŋo ko a lafita muŋ na, ate ko i maŋ wo loŋ. i maŋ wo maarii loŋ. i be foo la i la wo diŋo la le parisiko i diŋo be lafi la wo la le forisee. parisiko muŋ ne mu, i niŋ diŋo bi taa sii la mansa ňaa tiliŋo la le. Ntelu duŋ na mooyaa, ntelu la mandinkaduu, ntelu la mooyaa, moo miw niŋ a diŋo siita mansa ňaa tiliŋo la, wo diŋo, ntelu la mooyaa ye wo koleyaandi baake le. Wo le ka i foondi i diŋo la. Iyoo kunuŋ duŋ. ntelu de, nte, telu la suo kono, niŋ i ye musoo ňiniŋ naŋ siloo kaŋ. nte baariŋ musoolu, niŋ i ye a ňiniŋ siloo kaŋ. ite a soto la. Niŋ i ye a ňiniŋ siloo kaŋ. niŋ moolu, alifaalu ye a loŋ ko ka a fo ite ňiŋ ye kuma fo naŋ siloo kaŋ. ite a futuu la. I ka a fo i ye yiroo sele a janboo le la, yiri duŋ ňanta sele la suŋo le la. hani saayiŋ a be te bu, itelu la dindinyaa waatoo la, wo be ntelu yaa le. Nte baariŋ musoolu. bari bii nte muŋ be diyaamoo la i ye. diŋ musoo. moo woorowula. ala ye wo le dii nna. ala la deemaaroo kaŋ. wolu bee be futuu bundaa to le. Wo moo naanoolu kono, moo kiliŋ ti jee. keo ye a la kuruo siti naŋ sii nte koto ko nnaata, a ye a tara aniŋ keo maŋ a fo naŋ. Niŋ i naata. nko i ye nmaŋ ňiŋ loŋ. i ko nňe a baa nte nŋa ňiŋ loŋ ne, nko i ye nte maŋ ňiŋ loŋ de. i ko nňe i ye ňiŋ loŋ ne. Ko i ye i ye loŋo muŋ ke ňiŋ na, i jikita, ate la duniyaa, i la dunoo. a niŋ a la dunoo, a be i boolee noo la le a ye i sanba, a ye a tara moolu ka ke ňaamiŋ ali ye tara wo ňaama. I ko nňe haa. I jikita a la, a ko haa, nko i ye ko, niŋ nŋa daajio tuppi, nbuka muruu a kaŋ niŋ nse a newuŋ. Ite le ye jee je, a ko haa, i lafita jee le la a ko haa, nko mmaŋ a loŋ a ko haa, nko a banta. Musoo bii. nbe wo kono. wo le be keeriŋ bii. Nbe a kono mee a maŋ ndahaand; a fele bii, bii i ye futuo siti, ňiŋ kari naalaa a ye baŋ, walla sanji kiliŋ diŋ kiliŋ ne mu, musoo; mu, musoo doolu bi jaŋ to. wolu diŋolu be kaabiloolu munnu kono jaŋ, esiko wolu maŋ kaabila woorowula sii, i ye diŋo soto ňiŋ kaabiloo kono, futuo ye baŋ. i ye taa duŋ kaabila doo kono futuo ye baŋ. Mee niŋ kaabiloo ye i nii. i sonta kaabilioo ma. kaabiloo ye i nii. wallahi i buka koleyaa soto jee, ala faŋo le ka ite maakoyi jee. I ka ňiŋ moo baalu minuu moyi teŋ, i nene maŋ kiliŋ baamaa ee <hesitation> ňininkaa fo i ye, ee <hesitation> kaarii, walla. aniŋ. aniŋ keo ye foloo diyaamoo la ka a fo. nlafita i la le. haa nfanaŋ nlafita i la le. I nene maŋ kiliŋ baamaa ňiniŋ wo ňaama. Alifaalu la duňoo ye, i ka i nii wo le la. Ntelu bi, nna bii jamaanoo, nlafita wo le bondi la. Niŋ i be mu, woo futuu la. hani nna rolii, roliisiyoŋo, ntelu la roliisiyoŋo, ntelu la joŋ ňinmaa, nna porofetoo, a ko:niŋ ali be musoo ňiniŋ na. a la kaabiloo jiibee, kaabiloo muŋ ye a loŋ a beteyaata, a yiriwaata, ali ye mu, woo ňiniŋ jee. Niŋ ali ye, mu. woo ňiniŋ jee doroŋ ali la kaabiloo be yiriwaa la le. Muŋ ne ye a tinna a ye wo fo. woto niŋ i be musoo ňiniŋ na. a la kaabiloo, kaabiloo jiibee. i be a ňiniŋ na, i be a ňiniŋ na kaabiloo muŋ kono. I ko niŋ i lafita musu betoo la. i ka bitaŋ betoo le ňiniŋ, niŋ i ye wo je, i ye wo soto reki. musu betoo le be i bulu. Woto moolu ňanta le nŋa kaabiloolu jiibee. nbe musoo ňiniŋ na kaabiloolu muunu kono niŋ nko futuo ye nwati. Hani saayiŋ, malulaalu bi jee le de. I si doolu je. niŋ i niŋ i futuuta. i faŋo ka a loŋ ne ňiŋ, ňiŋ futuuta le ala niŋ kiilaa ye bari bii miŋ siiyaata, wolu loŋ futuolu ti munnu ye a loŋ enteree, wo ka enteree le fo, komi kontoraa muluŋo loŋ reki. parisiko bii ntelu la moolu kabiriŋ i ye kuo bondi faalu bulu i ye i duŋ diŋolu faŋolu buloo kono, a banta. Saayiŋ i diŋo le ka a ňaala toboŋ. A lita miŋ na. Mee wo te mee noo la. Wo futuolu wolu buka tula esekoo doroŋ ne ke la ka, me, ka. ka porobuleemoolu soto. Munaŋ na futuu siti dulaa, i ka futuo waliiolu ňininkaa?I ka fo fo jumaalu loŋ futuo waliolu ti? Baariŋ keo ka ke noo futuo walio ti le, faa dindiŋolu ye ke noo futuu waliolu ti, kaatu futuo mu kuu le ti nna, nbulu muŋ ye a loŋ ko kuu baa. Feŋ barakamaa bee ka suŋ ate le la. Futuu betoo ye kuo muŋ dadaa, duniyaa kono feŋ ti jee muŋ ka wo tiňaa. Mee futuuxaa. futuu jawoo fanaŋ ye kuo muŋ tiňaa, duniyaa kono, feŋ ti jee muŋ ka a dadaa, parapoori ntelu bii futuo aniŋ kunuŋ futuo kunuŋ futuo. resiponsaabuloolu le be a la munnu niŋ futuu ňoomaa fuloolu maŋ ke kiliŋo ti moo le ka a fo i ye ko. nbe i dii la kaarii le la. Wo moo wo, ala koolaa, wo taa mu iti. Wo le ye a tinna nko. sababoo. Parisikomoo woo moo i la sababoo sunta moo le la puru ka naa duniyaa kono. Iyoo, woto i la wo sababoo, wo le taamu ite ti. Wo sawoo le be i to. Munaŋ na i ko hani i ye moo diwo ňiniŋ a bulu. miliyaaroo le la. a daa lemu. parisiko a diŋo loŋ, ate le taa mu, ala ye a karafa ate le ma. luŋ miŋ na a be a soto la. fo a be baluu la, fo a be faa la, a be wo dinkiraa fuloolu le to. Ate le taamu. Bari bii. moolu ye wolu bondi jee le, bii. Nuŋ to kuruo ka firiŋ buŋo kono, bari saayiŋ. moolu ka kuruo firiŋ siloo le kaŋ, parisiko itelu futuu xoomaa fuloolu, i foloolu le ka i la kuruo firiŋ. niŋ, i ye taa fo i ye ňoŋ loŋ faŋ saxi, i ye ňoŋ loŋ tuluŋo siloo la. i ye naa funti keebaalu kaŋ. Wo ka a tara keebaalu be fasiriŋolu nio kuyaata, wolu kanfaata, fo daŋ dulaa te a la. Niŋ i funtitanaŋ reki, kabari kabari paraki, i ye futuo siti, i ye a dii i la. parisiko i moo fuuriŋ fuloolu loŋ. parisiko keebaalu ka bori muŋ ma jee, nŋa ňiŋ ke teŋ janniŋ i bi taa fee, parisiko bii niŋ i ko i diŋo ye ko ite futuu la kaarii ye, duniyaa bee be a moyi la le, epii a be i sanba la mansa yaa. Mansa duŋ. ntelu la jaŋ. wo ye moo fula le loŋ jaŋ. duruwaa do la faamu. duruwaa do lanfaŋ, mee duruwaa do la peeri, wo maŋ soto ntelu la jaŋ. bii tiloo la. Koni saayiŋ ntelu te kuolu kono.ňiŋ dulaa kabiriŋ i ko duruwaa do la faamu, i ko duruwaa do lanfaŋ, i ye futuo paaraaliseendi jee le to.